मी रहगा गाव का ठेठ आदमी जका हर चीज ना सलाद री रुप्प में कम्म ला लिया करा है। क्युकी मै गाव रा रेवन वाला हा और खेत म्हारा गणा प्रकार का फसला हुको है। और फल फ्रूट हुको है तो देखा तो मुल्ला ना सभू पहल उखाडन बना आच्चा दू बना चोल बना माता लूण लगण अरमू सलाद का रुप्प में जिम्या करा हा। दोजा माता है गाजर म्हारा खेत में उग्या करा है गाजर ना भी मुल्ला री जू री जू धोन्न चोल और जिम्या करा हा। तीजा माता आयो करा है कांदा जो म्हारा आता खेत में उग्या करा है। कांदा ना सभू फेला शूल और नमक लगण प्रोस्यव करा है।